Dofu, binatang toma ngolo ge dofu, gatebe boca, utu, solofe, bia, bia garo, turus ori, turus lado, turus tusa-tusa, gatege